atvik varð í einum þriggja Kerskála álvers Rio Tinto í Straumsvík í gærkvöldi þegar svokallaður ljósbogi myndaðist vegna bilunar hann getur skapað mikið hættuástand en enginn starfsmaður var nálægt minnstu munaði að togarinn sykki í Njarðvíkurhöfn þegar

opnaðist á hlið skipsins fjögur ungmenni voru um borð í skipinu sem hefði getað sokkið hratt með þau innanborðs Bretar vilja að Evrópuþjóðir sendi herskip til Persaflóa til að stöðva það sem þeir kalla sjórán Írana breski utanríkisráðherrann ræður kaupskipum frá siglingum í

tugir

manna réðust með bareflum að hópi mótmælenda á lestarstöð í Hong Kong í nótt að minnsta kosti fjörutíu og fimm eru slasaðir þar af einn alvarlega borgin vinnur að því að bæta viðmót græna karlsins gagnvart

vegfarendum verkefnið er til komið vegna hjólreiðamanna sem voru gramir yfir eilífri bið og óvirkum hnöppum

þriðjungur framleiðslu álvers Rio Tinto í Straumsvík liggur niðri upplýsingafulltrúinn segir öryggi starfsfólks ætíð í forgangi en þetta sé mikið högg fyrir reksturinn svokallaður myndaðist í einum þriggja Kerskála álversins og því var ákveðið að slökkva á

framkvæmdastjórn álvers Rio Tinto í Straumsvík í Hafnarfirði ákvað í gær og nótt að slökkva á einum af þremur Kerskálum

af öryggisástæðum óvíst er hvenær kveikt verður aftur á sem eru hundrað og sextíu talsins og þriðjungur allrar álframleiðslu í Straumsvík fyrstu yfirlýsingar frá Straumsvík í morgun lýstu því sem svo að vandræði hafi komið upp í keri þar sem notast var við annað súrál en alla jafna súrálið er mun fínna og erfiðara í bræðslu sem getur komið ójafnvægi á kerin og hefur það verið viðvarandi ástand undanfarnar vikur forsvarsmenn Rio Tinto

viðtal vegna málsins en Bjarni Már Gylfason upplýsingafulltrúi fyrirtækisins

að óróleiki hafi verið í undanfarnar vikur og því hafi

til að tryggja öryggi starfsmanna samkvæmt heimildum fréttastofu myndaðist svokallaður ljósbogi í það getur gerst þegar ójafnvægi myndast í keri sem veldur því að rafskaut detta af

en rafmagnið þarf þá að ferðast í gegn um loftið á milli skauta og

ljósbogi getur verið allt frá tíu þúsund til þrjátíu þúsund gráðu heitur til samanburðar er yfirborð sólarinnar sex þúsund gráðu heitt vísindamenn sem fréttastofa hefur rætt við segja ljósboga svipað fyrirbæri og eldingu nema miklu miklu öflugri

Richter staðfestir að enginn hafi verið nálægt þegar það gerðist samkvæmt upplýsingum frá Vinnueftirlitinu var ákvörðun um að

innra öryggismál hjá Rio Tinto og við fyrstu sýn hafi verið brugðist rétt við eftirlitsmaður

setja sig í samband við

fyrir fyrirtækið en öryggi starfsfólks sé í forgangi samkvæmt heimildum fréttastofu hleypur á milljörðum en reynt hafi verið að stýra aðgerðinni svo að endurræsingin gangi eins vel fyrir sig og kostur er álverið hefur glímt við undanfarið og tap af rekstri þess var rúmlega fimm milljarðar króna í fyrra minnstu munaði að illa færi þegar fjögur ungmenni fóru í óleyfi um borð í ryðgaðan togara í Njarðvíkurhöfn í þann mund sem sjór byrjaði að flæða inn um

skipsins eftirlitsmaður segir að skip af þessum toga geti sokkið á örskömmum tíma

Orlik er átján hundruð brúttótonna togari sem hefur legið við Njarðvíkurhöfn frá árinu tvö þúsund og fjórtán illa hefur gengið að koma honum í niðurrif en til tíðinda dró í gær þegar eftirlitsmaður leit yfir höfnina eru farin að halla allverulega

og kem að þessum mikla sjó í það sem að vakti náttúrlega mesta athygli

að það voru fjórir unglingar hérna um borð í skipinu og skipið að sökkva hvað hvað fer svona skip hratt niður það getur gerst mjög hratt

farið að halla allverulega ég veit ekki ef þau hefðu verið

röngum tíma hérna þá hefði þetta geta gerst á sekúndum eða eða bara örskömmum tíma orlik er í eigu Hringrásar sem sérhæfir sig í endurvinnslu brotajárns fyrir tveimur árum komu upp svipaðar aðstæður og í nótt þegar skipið virtist ætla að sökkva þá tókst einnig naumlega að bjarga skipinu í kjölfarið var ákveðið að farga togaranum en þá höfðu reglur um niðurrif skipa verið hertar að sögn hafnarstjóra gerð var krafa um að skip af þessari stærð yrðu rifin erlendis og til að flytja þau milli landa þurfti tilskilin leyfi frá ýmsum stofnunum í mörgum löndum ekki tókst að útvega þau sumarið tvö þúsund og sautján ári síðar átti að reyna aftur en þá þótti togarinn ekki og áformunum var frestað á ný nú fyrir tíu dögum urðu hafnaryfirvöld vör við

á síðu og óskuðu eftir

til að rífa skipið hér á landi þetta leyfi var veitt í síðustu viku og verður

rifið í skipasmíðastöðinni í Njarðvík það liggur fyrir að það getur ekki gerst á morgun það þarf ákveðinn undirbúning meðal annars þarf að taka tillit til flóðs og fjöru við sjáum fram á að þetta gæti orðið eftir hálfan mánuð þrjár vikur Bretar ætla að beita sér fyrir því að Evrópuþjóðir sendi herskip á Persaflóa til að tryggja öryggi skipa Íranar hertóku breskt um helgina hermenn hertóku breska olíuskipið

sundi í Persaflóa á föstudaginn og snéru því til

Íranar segja að skipið og tuttugu og þriggja manna áhöfn hafi brotið alþjóðleg siglingalög en skipið liggur nú við akkeri nærri hafnarborginni bandar Abbas Evrópuríkin hafa átt í miklum erfiðleikum með að bregðast við því þau vilja ekki fylgja harðri stefnu Bandaríkjastjórnar gegn Íran

utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði í dag að það væri Breta að tryggja öryggi skipa sinna á Persaflóa og þrýsti þar með á bresk stjórnvöld að taka þátt í sameiginlegu

sem Evrópuríkin hafa forðast fram til þessa óttast er að átök geti brotist út írönsk stjórnvöld segjast ekki vilja stríðsátök en sýni ekkert umburðarlyndi eftir að Bretar stöðvuðu för siðanefnd Alþingis hefur lokið við álit sitt um svokallaða og sent það forsætisnefnd Alþingis þeir sex þingmenn sem náðust á upptöku

fengið álitið til umfjöllunar og hafa frest fram í lok þessarar viku til að skila andsvörum forsætisnefnd klárar málið síðan líklega í næstu viku og verður álitið þá gert opinbert Ólafur Ísleifsson einn þeirra þingmanna sem var á upptökunni sagði í samtali við fréttastofu að ekki væri tímabært að tjá sig um álit siðanefndarinnar en nánar er fjallað um

á vef okkar punktur is fjörutíu og fimm slösuðust þar af einn alvarlega þegar hópur

mótmælendum á lestarstöð í Hong Kong í nótt um klukkan hálfellefu að staðartíma í gærkvöld ruddist hópurinn inn á

þar sem fjöldi fólks var á leið heim eftir mótmæli í miðborg Hong Kong mennirnir voru hvítklæddir og réðust að fjörutíu og fimm eru slasaðir þar af einn alvarlega upp úr sauð í mótmælunum fyrr um daginn þar sem lögregla beitti táragasi á mótmælendur og skaut að þeim gúmmíkúlum lögreglan er nú harðlega gagnrýnd fyrir að bregðast seint og illa við ofbeldinu á lestarstöðinni í nótt ekki er vitað með vissu hverjir standa að

baki árásinni en grunur leikur á að árásarmennirnir komi úr röðum skipulagðra glæpasamtaka stjórnvöld hafa heitið því að hefja rannsókn á málinu mótmælendur í Hong Kong halda áfram krefjast aukinna lýðræðisumbóta þar í landi en mótmælin hófust um miðjan júní vegna lagafrumvarps sem heimilaði framsal á fólki frá Hong Kong til meginlands frumvarpið var dregið til baka en mótmælin

hafa haldið áfram þar sem alls ekki er útilokað að það verði lagt fram að nýju framkvæmdir vegna Hvalárvirkjunar hófust í dag úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hafnaði á föstudaginn kröfu um stöðvun framkvæmda á meðan sjö kærur verða teknar fyrir hafist var handa í dag við framkvæmdir á Ófeigsfjarðarvegi sem höfðu legið niðri síðan í lok júní vegna rannsókna á fornleifum á næstu dögum

stendur til að ráðast í almennar viðgerðir á veginum frá í Ófeigsfjörð að Hvalá síðast þegar fara átti í framkvæmdir á stillti landeigandi í Seljanesi á Ströndum sér upp fyrir framan

og kom þannig í veg fyrir þær samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vestfjörðum var ekki mótmælt í dag

breska Íhaldsflokksins lauk í dag en úrslitin verða kynnt á morgun og þá kemur í ljós hver verður næsti forsætisráðherra Bretlands boris Johnson fyrrum borgarstjóri Lundúna er talinn sigurstranglegri en

þrír ráðherrar hafa sagt af sér embætti þar sem þeir telja sig ekki geta starfað með Johnson atkvæðagreiðslan um næsta leiðtoga Íhaldsflokksins hefur staðið síðan í byrjun júlí en henni lauk klukkan fjögur að íslenskum tíma búist er við að úrslitin verði kynnt um hádegisbil á morgun en allt bendir til þess að Boris Johnson beri öruggan sigur úr býtum utanríkisráðherra hefur sótt í sig veðrið að undanförnu en ólíklegt er að hann hafi erindi sem erfiði

og segist ekki treysta sér ekki til þess að starfa undir forystu Johnsons tveir aðrir ráðherrar Íhaldsflokksins

höfðu áður einnig tilkynnt um afsögn sína vegna yfirvofandi sigurs Johnsons í tilkynnti það í lok maí að hún myndi láta af embætti sem leiðtogi breska Íhaldsflokksins og segja sig frá forsætisráðherraembættinu um leið og arftaki hennar væri fundinn engin ný tilfelli af e coli sýkingu hafa greinst hér undanfarna daga alls hafa tuttugu og tveir einstaklingar þar af tveir fullorðnir greinst með sýkinguna undanfarnar vikur allir eiga það sameiginlegt að hafa borðað ís í Efstadal tveggja fyrir utan eitt barn sem virðist hafa smitast af systkini í dag voru rannsökuð saursýni sem bárust síðustu daga frá fimmtán einstaklingum og reyndist enginn vera með sýkinguna að því er fram kemur í tilkynningu frá landlæknisembættinu bandaríska barnið sem

grunur var um að væri með alvarlega e coli sýkingu eftir heimsókn í Efstadal tveggja er hins vegar ekki sýkt samkvæmt rannsóknum í Bandaríkjunum þrjú fyrirtæki sem taka þátt í verkefni Reykjavíkurborgar um ódýrar íbúðir hafa fengið fullgild

oddviti Sósíalistaflokksins segir sláandi að meirihlutinn haldi því fram að búið sé að endurreisa verkamannabústaðakerfið alls hefur Reykjavíkurborg samþykkt á níu reitum tengdum verkefninu ódýrari íbúðir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem sett var af stað árið tvö þúsund og sautján rætt var um stöðuna á verkefninu á fundi borgarráðs fyrir helgi og skilað inn gögnum um fjármögnun sem þróar byggð í Skerjafirði Vaxtarhús sem vinnur að verkefni á reit sjómannaskólans og Heimavellir hefur hins vegar ákveðið að draga sig úr verkefninu en það hafði fengið vilyrði fyrir reit á

til að tryggja fjármögnun sem er tuttugu prósent af áætluðum byggingarkostnaði

þannig að borgin þarf að grípa inn í með miklu betri hætti og róttækari hætti og byggja fyrir þá sem eru í neyð því þetta eru einstaklingar sem hafa það mjög erfitt og þess vegna er mjög sláandi í bókun meirihlutans að það sé talað um að það sé búið að endurreisa verkamannabústaðakerfið og að húsnæðisáætlun þeirra og húsnæðisstefna sé mjög ábyrg og róttæk ég get ekki séð það þegar það eru rúmlega átta hundruð einstaklingar á bið eftir félagslegri leiguíbúð þá segir sanna það jákvætt að Heimavellir hafi sagt sig frá verkefninu um hagkvæmt húsnæði þar sem fyrirtækið hafi haft neikvæð áhrif

á leigumarkaðinn þó það sé kveðið á um að það þurfi að halda íbúðaverði hagkvæmu þá hlýtur það að vera langódýrast ef borgin tæki þetta beint inn á sitt borð og byggi fyrir þá sem eru í þörf fyrir húsnæði því hefur verið velt upp í tengslum við stóran gagnaleka hvort meðferð Google á gögnum þeirra sem nýta ýmsa standist persónuverndarlög innlendir sérfræðingar sem fréttastofa ræddi við eru ekki á einu máli nýlega greindi belgíska Ríkisútvarpið frá því að verktaki hjá Google hefði lekið til þess þúsundum upptaka sem

tók upp inni á heimilum verktakinn er einn margra sem vinna við að fara yfir

sem notendur snjalltækja gefa tækjunum samkvæmt stórfyrirtækinu hlusta verktakar á núll komma tvö prósent slíkra skipana til að gera

kleift að skilja notendur betur það gerðist ekkert óeðlilegt þarna nema

en en ferlarnir sem slíkir eru bara eðlilegir það var ekkert var ekkert sem Google var að gera sem var óeðlilegt hann gerir ráð fyrir því að fólk hafi með því að samþykkja skilmála Google gefið samþykki fyrir vinnslu upplýsinganna í nýrri persónuverndarlöggjöf

Evrópusambandsins er skylda fyrirtækja til að afla upplýsts samþykkis afdráttarlaus það er óafgreitt hvort það dugar eða ekki en í ljósi úrskurða

minnsta kosti vafasamt þegar um er að ræða hljóðupptökur hljóðupptökur eða

að væntingar hinna skráðu séu þess eðlis að það sé rétt að tryggja rækilega upplýst samþykki áður en

og flutt út í heim Hörður hallast að því að samþykkið hafi ekki verið nægilega upplýst og vísar til úrskurðar frönsku persónuverndarstofnunarinnar sem sektaði Google í vetur um fimmtíu milljónir evra

þeim mun meira sem almenningur kemur að þessu þeim mun betur fara þessi fyrirtæki með gögnin bændur í Eyjafirði horfa fram á vandræði með seinni slátt ef ekki fer að stytta upp gras er að verða

úr sér sprottið og á meðan einhverjir sæta lagi og velja einn og einn þurran dag til að slá vilja aðrir bíða lengur tíðarfarið fyrir norðan hefur verið heldur sveiflukennt allt frá því í vor eftir einstaklega hlýjan apríl voru maí og júní kaldir og

kölluðu bændur eftir vætu sem þeim finnst núna orðin óþarflega mikil mestallur

og hlýr og mjög

núna við erum að sjá hellidembur í tuttugu stiga hita í síðustu viku sem er eitthvað sem við bara þekkjum ekki þannig að það sprettur allt gríðarlega og því vilja bændur geta farið að slá seinni slátt en það vantar almennilegan

gras er við það að verða úr sér sprottið og þá fellur

hratt það er þetta sem við viljum ekki sjá við viljum ekki sjá þetta í fóðri kallað að grasið sé skriðið og þegar punturinn er kominn þá fellur

beint niður en sumir eru byrjaðir á seinni slætti og reyna að sæta lagi á milli

reyndar eru dæmi um að menn hafi fengið hellidembu ofan í flatt heyið en annars staðar gengur betur og hér er dágóð spilda sem bændur í Hvammi náðu að slá í morgun og vonast nú til að hann hangi þurr í dag svo það verði hægt að rúlla þetta fljótlega núna ætla ég að taka sjensinn og slá og byrja að rúlla á morgun og klára á miðvikudaginn og vonandi náum við þessu núna þannig að höfum áfram góð gæði á heyinu þetta snýst um það þannig að þú heldur að þetta sé að koma núna já þangað til seinnipartinn á miðvikudaginn ég treysti því Reykjavíkurborg hefur síðastliðið ár unnið að

því að bregðast við ábendingum gangandi og hjólandi vegfarenda sem eru gramir vegna græna karlsins og frammistöðu hans víða um borgina ólík sjónarmið eru uppi um hvort gangandi og hjólandi sé gert jafn hátt undir höfði og akandi flestir kynnast græna kallinum

þekkja hann en hann er ekki allur þar sem hann er séður viðmót hans stærstum hluta umferðarljósanna á höfuðborgarsvæðinu er stýrt miðlægt til að greiða fyrir umferð og stillingarnar eru misjafnar eftir tíma dags lengst getur biðin orðið á Sæbraut við Kirkjusand þeir

bíða í fjörutíu og sjö og hálfa sekúndu og þeir óheppnustu í níutíu og fimm sekúndur allt eftir því hvenær er sumir missa þolinmæðina

ári réðust Landssamtök hjólreiðamanna í átaksverkefni með kemur til vegna gremju hjólreiðamanna yfir

umferðarljósum

skynjaði ekki reiðhjólin og þeir fengu því ekki grænan karl hjólreiðamönnum gramdist fleira til dæmis óvirkir hnappar og bið á umferðareyjum já mér finnst það nú reyndar það er svolítið

fyrir einkabílinn í þessari borg og á Íslandi nei þegar við ákveðum

öllum ferðamátum jafn hátt undir höfði og þá að veðri á morgun er loksins útlit fyrir minnkandi úrkomu á austanverðu landinu þótt áfram verði fremur skýjað bjartviðri og hlýtt vestan til um landið suðvestanvert hiti tíu til tuttugu stig hlýjast á Vesturlandi

Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum íþróttafréttir og það er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur frá því helsta í dag heimsmeistaramótið í sundi í fimmtíu metra laug er í fullum gangi í Suður Kóreu Eygló Ósk Gústafsdóttir og Kristinn Þórarinsson syntu bæði í undanrásum hundrað

í dag íslenska karlalandsliðið í handbolta skipað leikmönnum tuttugu ára og yngri tapaði fyrir Þjóðverjum á heimsmeistaramótinu í dag en er engu að síður komið áfram í sextán liða úrslit og þrettándu umferð úrvalsdeildar karla í fótbolta lýkur í kvöld Breiðablik getur minnkað forskot k r á toppnum í fimm stig alvarlegt atvik varð í einum þriggja Kerskála álvers Rio Tinto í Straumsvík í gærkvöldi þegar svokallaður

myndaðist vegna bilunar hann getur skapað mikið hættuástand en enginn starfsmaður var nálægt minnstu munaði að togarinn sykki í Njarðvíkurhöfn þegar

opnaðist á hlið skipsins fjögur ungmenni voru um borð í skipinu sem hefði getað sokkið hratt með þau innanborðs Bretar vilja að Evrópuþjóðir sendi herskip til Persaflóa til að stöðva það sem þeir kalla sjórán Írana breski utanríkisráðherrann ræður kaupskipum frá siglingum í íranskri lögsögu tugir grímuklæddra manna réðust með bareflum að hópi mótmælenda á lestarstöð í Hong Kong í nótt að minnsta kosti fjörutíu og fimm eru slasaðir þar af einn alvarlega borgin vinnur að því að bæta viðmót græna karlsins gagnvart vegfarendum verkefnið er til komið vegna hjólreiðamanna sem voru gramir yfir eilífri bið

og óvirkum hnöppum þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir

klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn en við þetta gott í bili sjáumst klukkan tíu

á ný nú fyrir